Ireo karazana hazo maro arak'izay tratrako dia misy ny kesika ,ny kininina, ny kininin-potsy, misy koa ny polonia, ary ny andramena sy ny baobaba.